Danuunu za ni run zack npú gidy, primerthe guty nú lama, gitiug nú gëny ma, tchi gysob nú niz ndá ma, gisob nú do niz lo de, tchi gindiab niz gy tchi chiló guty nú lama tchi gizal nú lama logy, tchi ru gisiab duh nú lama, rathe ra bduby gy rathe ra xcuni ma gidie rathe ra tchi tchilo gien nú gan ma tchiru quib nú má, quiby nú ma tchichiloo guiab duby ma gy tchi quiby nú lama cun fá cun, binietch chady ma, tchi chiloo ni chiru gitëdy nú ma lo val tchi chiqui ra gitchy, ztoo ra gitchy ni rian tëx ma tchi gien nu val lo de, tchi gitëdy nú ma logy tchi, chi chiloo gyenu gan ní tchi quiby nú ma sth, tchiru gysalo gickue nu lany ma, giziu nú geny ma, tchi ru cue nú lany ma cue nu ra xcazy ma, cuenú ra- rathe ra lany ma’gy gidye ni, tchi chiloo ni tchiru gysiu nú ma gack ma pedaz’e tchiru quëby nú ma, tchi chiloo quëby nú ma, tchi chiloo ni tchiru gisiunu ma gack ma pedaz’e tchiru quiby nú ma, tchi chilo quibnu ma binietch chady ma cun zëdy cun lim gy cun quibnu lama tchi chiloo quiby nu lama tchiru ni, tchiru gisob nu lama, val’na giennu ma th cald, tchiru gisob nú biniech ni quiby nú ma tchi ru gisob nú- tchi ru gisob nú lama lo niz tchi gackzack ma th cald dis, tchi gisaldnu ma lo niz tchiru tchi candiab cald gy tchiru cuenu th btzeny loni ni rnii nu btzeny gyw, ni cue nuú lo cald gy, tchi chiloo tchiru la gidy va candieb, chiru gizald nu gút nú xtiax gút nú comin, tchi ni che ni logy, ni na th cald zy, tchi lany mer gai chiru gisald nu oreg, gizald nú th xity loni kun tche zëdy, tche loo ni zëzy ni rack zack ni cald – cald pa ni chi va, cald pa ni, tchi chilo gai ma, rzob gama mas th media hor gula cuarenta minut za rzob nú ma tchiru tchi gai ma chiru cuathenu lama tchiru tche curand tche loo ma, zëzy run zack nú cald- cald pa ni tchi.